A-inau aguna, tuai, ita amatai, roroana tagu io waina, tagu to tusagu, tagu podoua na ida kaini podo tagu alo. Inau ini patalo kaka, babaka, tagu podoua mama aikala isoguai ei patalo eh sa, niotomuai, tamu iru samu. Ini patalo aikala rausu, aguna podo tagu podo waina, niaka ta apodoau, inau na idakain tioni, uma tagu podo ua, aguna gesi, tagu aloa, ito tagu gesi elae ea patolo maguka babaka asa, aikala, umado siam aguna aniani niaka inau aniani pe tutupaelauasa umado ma agesiau, magu gesi ito, magu tioni, itokaina magu atae umado sumagu malo podo, ito elae, ea podo italae tagugesiua amatai abani ta gesi ea ini patalo ela ataedia saguto magealagu gore aika agu malalo ia atorola, agu ini. Ini siam taka tutuku egu ia atorola inau ea patolo nami pidani maguka babaka diasa ako mala ito ia saisiam, saisiam, saisiamela nami niotogeu taka allodia, ela paparapatalo aikala. Papara putalo podo are aguna io tagukaisia, ito magu tio atorosoma, magu, magea domalai ito tio atorosoma kaina magumageala, umado inau abani inau isogu magu peko abana, kaina magua oh kain ina magua inau ena tioni eh, na magea alau niaka ta apodoau nuela laoai, laoai, laolai. Are niaka ta apodou ito magu gesi atoro ini siamela aikala, mageala soma umado ito aguna peko magu pekosomamu, magea ito magu io, tagu lauma ito ini kain patalo alo eguto niaka ta apodoau, patalo asa sakana kaka babaka, patalo atorolai kae lao, doma ito aguna ara arausu eh magulo, ua, magu magea isogu atorosoma iito domalai magu naulo atoro, ato, elae asa, ah.